Solli mbaaway ɗi piira, mbuula nannga liy’i, kañji woni e woodi Kinficias, e woodi Oks, e woodi Hirons, e woodi Gibbs, e kuri e luttuɗi. Ko watta e ɗi mbaawa ɗi ngaɗani ɗum kañju woni e ɗi ngoodi koyɗe ceeɓuɗe, kooli ceeɓuɗi, sana e ɗi ngoodi bibeele cemmbiɗɗe ɗe ndiyam waawataa wona ko torra.